Ekpii ka ja yoro mpio ba lama kor ekpii ka ja yoro mpio bae sai kpii dorobo mpio yo ka oro ka na dobonu rai kpan nah okayo, ka ja karebe nu ra kpan jah. Ka chi krabenu ra kparan chieeh otor, ka na ma krabenu ra kparan nama, kpii be oro mpio niee, bo lae obari weeh, obari ra deh abo, ajura kpa, oko obari neemi ekpii obari churimi egeta nini, nami ekpee ami danunja. ekpee bey oro mpio ekpee bey oro mpio oko ko nee, say kpee njiari anu noor in gaba juju, but kpee bay na rae nju nee ko ekpee yoo abora mpee, ekpee wo okai se Chu ekpi owãa mmori bere jenu agboraje ẽena ti ko poõ nee ekpi dorobo baoba sira do bo sai nsi dombie nto sei nsi ya ge oka ka aa qbe akara bo oo etie ekai re elaps dorobo dobo õõ ba kaa aja ka mo áo ra ba do ddori da ave re aye aye elapi dorobo nye one Kaa ka ko ne okaa nye elapi dor da espi dorobo eya ke chale dorrawe el na aye Jelapi be srompio be chata jeronwe sira baani baa nne ra baani bee ka naeriu bee draama do kaseru kppilapi yo Obari Kastery kaseru echu ekpi wo obo ti rije enu bàa nãa nje nno õõ aoo ka naa clari loru aye ka ne oka aõ ka ne oka nye nãa ato nnana chari loru bi ko eáéa ekpi do ru mbo bere ko ekpi dorobo wotoro bo nye kãa kpara ekaa kpei moru wenu daa nto kaã kple moru. Dãã nto aye ba kpe moiru bereka be ekpi do obo chu ekpi be iõmpio beami dore ekpi iompionnachi gbe ekpi mpiora oãro egbu ne bore gboe njeo fãa ch̃ii gbe bu otõõ nne nye chu oto ami tõo oso ne be ekpi domobo okase nyoni okase nyoni bereka ekpi domobo nnãa ganãa bere naa bere bàa còo ebie nye a gbo oka bi ne mye ka Clarepa ko be kporebekpi bo na nu be não chu okaa nne ye so ba ekpi atoma bedo.